фммен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу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
балалар психологы динара еділбекова қош келдіңіз қош келдіңіз динара ханым
қал жағдайыңыз қалай жақсы рахмет
бүгін енді сізді мерекеңізбен құттықтаймыз себебі бүгін бүкіл әлемдік ата аналар күні екен мхм және сондай ақ балаларды қорғау күні
балаларыңызды мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз
қалай жеттіңіз жалпы кептеліс көп па
иә бүгін кептеліс ерекше көп болды
бірақ сәтті жеттім блокпост ашылды ғой енді бүгін иә
жақсы динара ханым бірден ы тақырыпқа көшейік иә
ыыы сізді шақырғандағы себебіміз мынау балалардың күніне байланысты баланың тәрбиесіне арнап отырмыз
сізбен бір сағат сұхбатымызды
ендеше бірінші сұрағымызға кезек берейік иә мхм
ііі динара ханым қазіргі уақытта бала тәрбиесіне қатысты ата аналардың ыыы ұстанымдары әртүрлі
мысалы біреулер айтса жаңағындай баланы ұрып тәрбиелеу керек дейді ы қатал ұстау керек дейді
ал біреулері балаға қол жұмсауға болмайды дейді ол деген травма дейді
мысалға молдияр ергебек мырза келді да солай айтты баланы ұрса ол травма дейді
ал ыыы психология жағынан қай ұстанымды ұстанғанымыз дұрыс деп ойлайсыз
енді негізінен психологтар мынау дұрыс немесе мынау дұрыс емес деп көп жағдайда айтпайды
і бала тәрбиесінде баланың жеке тұлғалық ерекшеліктеріне көңіл аудару керек және ата ананың да өзінің і белгілі бір көзқарасын ұстанымын да қолдау керек деп ойлаймын мхм
балаға көбінесе м сол жеке ерекшеліктерін ескере отырып қатал болған жағдайда да бір кезде қатал болса келесі жолы жұмсақтау болуға да болады
не былай не былай емес дейсіз ғой жақсы
енді мысалға ыыы жоқ болмайды дегенді ұқпайтын балалар болады ғой иә қалай айтқанымыз қалай көндіруге болады деп
оларға жалпы тиым салуға бола ма
әлде болмайды десе жылайды сосын айтады жылама дейді одан сайын жылайды ол
қалай жоқ болмайды деп түсіндірсек болады
енді балаға негізінен шектеу керек өйткені шектеу болмаған шектеусіз өскен бала бұл өмірде өзін жоғалтып алуы мүмкін мхм
әр түрлі кейін ііі стресстік депрессиялық жағдайларға да түсуі мүмкін мхм
сол себепті міндетті түрде бала тәрбиесінде шектеу керек деп ойлаймын
дегенмен шектеудің да өзінің бір шарттары болады қоятын мысалы
мысалы ата аналар ыыы шектеу қойған кезде м бір ауыздан бүкіл отбасы сол шектеуді ұстануы керек
і яғни анасы болмайды деген жағдайда әкесі ііі рұқсат бермеу керек іхі
ы оны үлкендер алдына ала өздері келісіп алған дұрыс мхм
келесі жағдайда ііі шектеу мысалы бүгін қойылып белгілі бір жағдайға шектеу қойып ертеңгі күні оны рұқсат беруі де дұрыс емес мхм
мысалға бүйтуде мүмкін ғой ы тәтті жеуге болмайды дейміз иә балаға бала айтуы мүмкін мама сен де жейсің ғой деп
сол кезде ата ана да өзін шектеу керек па тәттіден
ата ана ммм көп жағдайда енді балаға түсіндіру керек баламен тілдесе білуі керек мхм
і егер әрине ол дұрыс емес өзі тәтті жеп отырып балаға шектеу қою мүлдем дұрыс емес мхм
енді сізді сұрап отыр мына жерде өзіңіздің қанша баланы тәрбиелеп отсыз деп
менің өзім төрт балам бар іхі үлкен балам он жаста і кіші балам екі айлық
енді қазір сіздің отбасыңызға келетін боламыз сіз қалай тәрбиелейсіз баланы
әзірге үзіліс жасайтын уақыт екен динара ханым ренджімесеңіз үзіліс жасап ән тыңдап алайық сосын эфирге қайта ораламын
достар бүгін бізде таңғы шоуда қонақта динара еділбекова балалар психологы
і сауалдарыңыз болса міндетті түрде қоя отырыңыздар әзірге үзіліс
таңғы шоу
жұлдыз фмде таңғы шоу
енді динара ханым келгенде уау деп динара ханымның енді сұлулығына тамсанып тақырыпқа байланысты сұраймыз деп ұмытып кеткен екенбіз иә
динара ханым тақырыпқа байланысты сізден сұрасақ бүгінгі таңғы шоудың тақырыбы ыыы балалық шақтан бір тәтті естеліктер туралы иә айтып берсеңіз
сіздің балалық шағыңыз қалай өтті қандай естеліктермен қызықты
енді балалық шағымда ммм жазғы демалыстарымды ауылда өткізетінмін көбінесе
ауылыңыз қай жақта ауылымыз ауылым жаркент өңірі іхі көктал ауылы
лағман иә иә иә лағман
і сол жерде есімде қалғаны ыыы сіңілім екеуіміз ы көршінің не алмаға түскенбіз ііі
мен ағаштың басында ол астында теріп тұратын болып келіскен іхі болатынбыз
сонымен бір уақытта ыыы көрші үйдің апасы келіп қалды ма білмеймін ыыы сіңілім қашып кетіпті
мен ағаштың басында қалып қалған жайым бар
сонымен біраз апамыз жердегі алманы теріп асықпай үйіне қайтқанша тұрған болатынмын
а сізді көрген жоқ мені көрген жоқ
менде сондай бір жағдай болған мені көріп қойып не істеп жүрсің деген кезде сиыр іздеп жүрмін дегенмін
сиыр іздеп жүрмін деп едім болды сөйтіп кетіп қалған болатынмын жақсы
енді сізге оралайық иә ііі динара ханым сіздің ы төрт балаңыз бар екен төрт баланың анасы екенсіз
демек ана ретінде тәжірибеңіз о біраз мол деген сөз
ііі оның үстіне психологсыз жалпы психологтар өз балаларын қалай тәрбиелейді
енді сіз оқығансыз тоқығансыз балалардың психологиясын жақсы білесіз
өзіңіз бала тәрбиесіне қандай тәсілдерді қолданасыз ережелері бар шығар мүмкін
енді ммм психолог ретінде енді мен бірінші ііі үйде енді анамын ғой мхм
ііі кей жағдайда кейбір тәсілдер жүзеге асады кей кезде жүзеге аспайтын кездер болады
бірақ дегенмен балаларымның жас ерекшеліктері әртүрлі болғандықтан
сол жас ерекшелігіне сай ііі үйде олармен қарым қатынас орнатуға тырысамын
мысалға үлкенмен қандай қарым қатынастасыз
үлкенмен қазір көбінесе тең дәрежеде дос ретінде сөйлесуге тырысамын
оның қызығушылықтарын қолдап ыыы оған сенетінімді білдіріп
көбінесе сол дос ретінде тең адам ретінде қарым қатынас орнатуға тырысамын мхм
енді іхі ал кіші балалармен енді басқаша
олармен қалайсыз оларды енді еркелету керек жақсы әлі де
динара ханым жаңа айтып қалдыңыз ғой ыыы қызығушылығы деп иә
ііі мысалға ой менің балам қызығады қызықпаса да әр түрлі үйірмелерге апарып жатамыз
біреу гимнастика дейді біреу хоккей деп жатады біреу басқа бір нәрсе би деп жатады мхм жалпы солай миын ашытқан дұрыс па балалардың
жалпы ол деген меніңше ауыр сияқты кішкентай балаларға
енді бұндай жағдайда баланың м тағы да айтып өткім келеді і әр бала жеке тұлға мхм
сондықтан ы балаға қарау керек егер бала белсенді болса егер күш жігері қосымша сабаққа да өзінің сабағына да жетіп тұрса
неге баланы і күшін тиімді пайдалы нәрсеге жұмсамасқа
бірақ ыыы бала әр түрлі болады
егер бала шаршағыш кішкене м әлсіздеу болса әрине оны ы шамадан тыс ы жүктеме түсірудің қажеті жоқ
сол ғой ақбибіні эфирден кейін бірден үйіне жібереміз
мен сағат екіге дейін ұстап отырады кабинетте жібермей
і енді баланың оқуына тоқталайық иә
жаңағы енді әр ата ана өзінің баласын үздік оқығанын қалайды
жаңағы жиналыста мақтаса о менің баламды мақтады деген сияқты сөйтіп әңгіме айтып келеді
адам баласы барлық сабақтан бірдей беске оқи алмайды сондықтан ыыы баланың қай салаға бейім екенін тауып сол жағынан дамыту қажет деп те жатады кейбір ата аналар
жалпы мұнымен келісесіз ба әрине
басқа мысалға өткенде жеңіс есенгелдин келді иә бізде қаржылық кеңесші ол айтады менің балам ы мысалы математикадан үздік болса
балам сол математиканы оқы деймін егер әдебиетке нашар болсаң не қыласың оған уақытыңды энергияңның жұмсап деп айтамын дейді
жалпы дұрыс па сол
иә онымен әрине мен де келісемін
і балаға бір жағынан өсімдікке қарағандай қарау керек деп санаймын
өйткені і өсімдік үй өсімдігін өсірген кезде біз оның жеке ерекшелігін і қажеттілігіне назар аударамыз көбінесе
біз оларды ы баптаймыз күтеміз ііі су құямыз бірақ ііі дегенмен үстінен тартпаймыз ғой тезірек өссін деп мхм
ы сол сияқты і балаға да ы икемділігіне қарай жетілдіру керек
і және енді жүз пайыз ы бестік оқитын бала болу мүмкін емес деп те ойлаймын
ы дегенмен мұғалімдер қолдайды баланың шамасына қарай көтермелейді мхм
ата ана қалай қолдау керек мысалға баласы екі алып келді
мысалға мен кезінде екі алсам жаңағындай ойбай үйдегілер ұрсатын болды деп үйге кіре алмай жаңағындай айналшықтап сөйтіп жүретінбіз
ана екіні жасырып бірдеңе қылып әйтеуір
беске жөндеп деген сияқты
мен і өз өміріммен бөлісіп өтейін іхі үлкен ұлым алғашқы рет екі алып келгенде
ііі енді мен өзім оған ыыы мынандай ұсыныс жасадым
бұл енді жақсы бір жағдай болды ғой екеуіміз і торт алып осы жағдайды үйде семьямызбен отырып атап өтейік
екі алғаны үшін екі алғаны үшін кереметсіз құдай ай іхі
сонымен ол деген ол меннен енді қорқып келген бала ғой іхі көзі бақырайып маған қарап шошып
одан кейін жоқ мама керек жоқ мен енді алмаймын екі өйтіп тойламай ақ қояйықшы
жоқ мысалы керісінше ііі кейбір жаңағы балалар ол нәрсені і болды ы маған анам ұрыспайды ғой дейді да
жақсы мағынада қарай береді сөйтіп екі ала беруі де мүмкін ғой ондай жағынан
менің ойымша балаға екілік алып бүкіл ііі сыныптастардың алдында беделі түсіп ұялудың да ондай қажеті жоқ деп ойлаймын көп жағдайда мхм
бірақ қорқыныш сезімінен екі алмауға тырысып ііі күнделігін жыртып ыыы журналды өртеп жіберген жағдайлар да болды
өйтіп ііі травмалық жағдайға алып келгенше оданша ы бала ондайға барғанша оданша үйде қолдау көрсе ондай болмас
қолдау дегеніміз енді бізде үйде мынау ғой енді жұрттың баласы дейді
ана жұрттың баласы ақбибіні көрмейсің ба қандай әдемі сен де әдемі болып жүр деген сияқты айтуы мүмкін иә
ыыы жалпы баланы басқамен салыстырған қаншалықты дұрыс
баланы басқалармен салыстырған оның өзін өзі бағалауына ы үлкен нұқсан келтіреді
бала өзіне сенімсіз болып өседі мхм
ы бастамашылық ы қасиетін жоғалтады
сол себепті психологтардың және менің де ойымша ы баланы тек өзімен ғана салыстыруға болады
кешегі күні мен бүгінгі күнін ғана салыстырамыз мхм
кеше сенің қолыңнан мынау келмеп еді бүгін сен осыны істей алдың
жетістікерін айтып жетістіктерін айтып соны атап өткен ы тиімдірек болады деп ойлаймын мхм
жақсы еске салып кетесіздер ма дейді бүгін бізде қонақта балалар психологы динара еділбекова мхм
енді тақырып жайлы хаттарды оқып өтейін шоқан жұбатханов былай дейді ассаламағалейкум жұлдыз фм ең керемет радио
балалық шаққа келер болсақ біздің ыыы біздің шақ нағыз балалық шақ қой
ләңгі асық велик доп суға барып ыыы дпо ға барып алма ұрлау дейді
нан мен қант жеп кір қожалақ болып азаннан кешке дейін ы балконның астын штаб қылып яғни үйшік қылып қызықты өткізетінбіз
әуезов жиырма төрт пен тәжібаев жиырма бес двор жігіттері қабан мен куня бастаған топ дейді сәлем
кеше мен де көріп қалдым ііі біздің есік алдында кішкентай балалар үй соғып алып қораптан
соның ішінде ойнап жүр кәдімгідей
біз үйде көрпелерден үй жасайтынбыз
енді үйде ғой енді далада емес енді
жақсы динара ханым тағы да үзіліс жасай тұрайық
сосын эфирге қайта ораламыз достар бүгін бізде қонақта таңғы шоуда динара еділбекова балалар
егер сауалыңыз болса міндетті түрде инстаграмға кіріп қойсаңыздар болады жұлдыз нүкте фм парақшасында тікелей эфирдеміз
эфирде таңғы шоу
жолдар жолдар келем жолда сапар кешіп
бұлттар бұлттар бізбен бір
жұлдыз фмде таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз ал бүгінгі біздің қонағымыз балалар психологы динара еділбекова
динара ханым былай дейді енді инстаграмда сауалдар келуде гүлім ханымнан
динара ханым балам сегіз жаста толып кетті дейді диета ұстатайын деп едім бірақ стресс ала ма деп ойлаймын дейді
қалай айтуға болады көңілін түсірмеуі үшін рахмет дейді
сұрағыңызға рахмет ы енді ең алдымен і менің ойымша і диетолог маманның кеңесін алу қажет мхм
және і сол маманның ұсынған диетасын мүмкіндігінше отбасыларыңызбен бірге қолдау көрсетіп
і баланы сол ы қиын жағдайда әрине ол бала үшін і стресс болады
бірақ стрессті ыыы сондай жеңілдетудің бір тәсілі бар ол отбасыларыңызбен бірге қолдау көрсету мхм
ы сол жағдайда балаға кішкене жеңілдірек болады
і және де қосымша спорттық үйірмеге берсеңіздер баланы
өйткені мен өз өмірімде де сондай мысалдар көп
бала басқаларға қарап өзін ііі соларға ұқсағысы келіп көбінесе көп жағдайда сол нәтижелі болады мхм
енді білуімізше ы сәби жаңағы туып ержеткенге дейін немесе бойжеткенге дейін неше түрлі өтпелі кезеңдерден өтеді иә
ыыы жаңағы проходной возраст деп жатамыз ғой
ыыы олардың арасында ең күрделісі шамамен он екі он үш жас дейді ғалымдар
жалпы осы аралықтағы балаға қалай қолдау көрсету керек не істеу керек ата ана үшін
негізі сіздің балаңыз жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз он жаста деді иә
сол шаққа келе жатыр ғой келіп қалыпты құдай қаласа
қазіргі кездегі балалардың і сондай даму ерекшілігі жылдам ы болғандықтан бұл өтпелі кезең ы ертерек те басталуы мүмкін
сол себепті мен он жастағы баламның қазіргі уақытта сол өтпелі кезеңнің кейбір белгілерін көремін іхі
ол белгілері қандай мысалы
ы мысалы баланың өсуі ііі жылдам болғандықтан ыыы бала өзінің эмоцияларын і көп жағдайда игере алмайтын кездер болады
ашуланшақ болады і және егер сол кезде қысым көрген бала ы қарсылық білдіретін болады көп жағдайда мхм
тыңдағысы келіп тұрса да ата ананың айтқанын тыңдамау үшін керісінше істейтін ы сондай күй кешеді бала мхм
әрине баламен бұндай жағдайда енді ата ананың қолдауы өте маңызды
балаға ііі түсіндіру керек і бірге көрген фильмдер көруге болады
ыыы баланың сондай өзгеріске ұшырап жатқаны және оның бұндай көңіл күйі қалыпты екенін түсіндіру керек ең маңыздысы мхм
яғни баланы керісінше і сенікі дұрыс емес і дегеннің орнында қолдау көрген бала ы ата анасына сенімділігі арта түседі
және көп жағдайда қиыншылықтармен бөлісетін болады деп мхм
ал енді балаға мектеп ыыы мектепте оқып жүрген кезде жанағындай ы булинг деп жатамыз ғой қысым көрсету
ыыы жалпы қалай байқауға болады мысалға балаға сыныптастарының кесірінен қысым келіп жатқанын қалай түсінуге болады қалай білуге болады
жалпы булингке қатысатын үш тарап болады
яғни ы булингті жасайтын адам ы булингке ұшыраған бала мхм і және оған ііі оны көрген бала іхі
і үш жағдайды да қарастыру керек қарастыру маңызды деп ойлаймын
ең алдымен мысалы көп жағдайда біз ііі ы көп көңілді булингке ұшыраған балаға аударамыз иә
оның негізгі белгілері енді баланың ііі көңіл күйінен бірден байқалады мхм
егер ата ана баласына сондай ыыы қарап егер ерекшеліктерін байқайтын болса
бала ііі мектепке баруға құлшынысы болмайды ыыы ауырдым ішім ауырды басым ауырды деген көп сылтау айтады іхі
және сондай бір жасқаншақ болып кететін жағдайлар болады
ыыы сол кезде ата ана баламен і сөйлесу арқылы немесе мұғаліммен жолдастарымен сөйлесу арқылы бұндай жағдайды алдын ала ыыы байқай алады
бірақ енді динара ханым бәрі айтуы мүмкін ғой мысалы бәрі жақсы бәрі жақсы әшейін көңіл күйім жоқ деуі мүмкін иә
иә ондай да жағдайлар болады сол кезде ы ата ана ы жан жақты қараған дұрыс баланы ше
және бала арасында ммм сол булингтің ы алдын алу жолдары бар
яғни баламен сөйлескен кезде ыыы егер саған қандай да жағдай болған жағдайда сен маған сенім арта аласың
мен сені кез келген жағдайда қабылдаймын және де егер мен үлкен ретінде саған біреу тиіскен жағдайда маған айтсаң
ол ана айтады ғой стукач немесе тоқылдақ деген сөз емес
і ол сенің і дұрыс таңдау жасағаның деп түсіндіруге болады мхм
маған сенім артқаның деген сияқты қылып
ту неткен түсінікті мынау деген түсініп қойдың ба бірден иә айтпаңыз керемет оқыған қыз ғой магистратураны оқыватыр
жақсы достар естеріңізге сала кетейік бүгін бізде қонақта балалар психологы динара еділбекова дәл қазір инстаграмда тікелей эфирдеміз
қояр сауалдарыңыз болса міндетті түрде жолдаңыздар себебі динара ханым күнде келе бермейді
сондықтан мүмкіндікті босқа өткізіп алмаңыздар әзірге тамаша ән тыңдайық үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз
эфирде таңғы шоу
алдыңда сырымды ақтара
несіне алдыңда ақталам
ақ парақ қолымда қаламсап таңым жоқ өзіңсіз
қалдырдым өмір жолында
арман көп оған жететін билет жоқ әттең қолымда
таңғы шоу
енді үзіліске дейін ііі бір сауалды мен бастаған болатынбыз бірақ үзіліске кетіп қалдық иә
ыыы ұл бала мен қыз бала тәрбиесінде қандай ерекшеліктер бар нені ескеруіміз керек
ұл бала мен қыз баланың тәрбиесінде ескеретін ммм жәйттарды атап өтсек
ұлдарды әрине біз қоғамда өмір сүреміз иә мхм ер адамдар әйел адамдар болып бөлінеді қоғамда
сол себепті ұлдарды енді ер жүректілікке ыыы батылдыққа және әлсізді қорғауға тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын мхм
оны тәрбиелегеннің де өзінің жолдары бар
і о ер бала осындай болу керек деп айтқаннан гөрі егер ы ұл бала өз әкесінен осы қасиеттерді көрсе
әрине соны көріп өскен бала өзі де сондай болады ммм
ал қыз балаларға көшсек қыз балалар әрине ошақ анасы
ы болашақта енді нәзіктілікке сұлулыққа ы және үй шаруасына ы кішірек кезінен баулыған дұрыс
және өсе келе і өмірде де ііі өз орнын табады деп ойлаймын мхм
сәлеметсіз бе қызым он екі жаста дейді осы жылы қатты өзгерді тек қана өзіне ғана көңіл бөлуді талап етеді дейді
мамасына да сөз қайтаратын болған дейді
иә жаңа да айтып кеттік бұл өтпелі кезеңнің ең сондай айқын уақыты болып тұр мхм
ыыы және ммм бұл кезде і балалар өзін дербес ересек адам ретінде сезінеді
ііі енді анасы оған бала ретінде қарайды а ол өзін енді үлкенмін анаммен тең дәрежедемін деп ойлайды мхм
сөз қайтарудың көп жағдайда себебі де сол болуы мүмкін ммм
және анасы тарапынан біраз түсінбеушілік жағдайлар да осыған себепші болуы мүмкін
енді анасына ммм біраз і шыдамдылық тілеймін
өйткені бұл кезең өзінің атауы да білдіріп тұр ғой өтпелі кезең яғни бұл өтеді кетеді ұмытылады
қазір қызыңызға қолдауыңыз қажет
жарық дүниеге әкеміз он бала әкелді дейді
қасқабағына қарап өмір сүріп келдік дейді
неге біз сондай бола алмаймыз дейді қатты әке бола алмаймыз қазір дейді
енді ол кездің заманының талабы сол болды
он баланы і өсіріп тәрбиелеу үшін енді қаттылық болмаса басқаша жол жоқ
ііі әкеге барар жол жоқ мүмкін ол әкенің де баласына жұмсақ бір мейірімді болғысы келген де шығар иә
бірақ енді он баланы өсіріп жеткізу үшін қаталдық және тәртіп керек
қазіргі жағдайда енді он баланы көп жағдайда ешкім дүниеге алып келмейді иә
бір екі бала болғандықтан әрине балаға көңіл бөліп ыыы бар мейірімге бөлегісі келеді
және каталдықта өскен бала әрине қатал әкенің ііі тәрбиесінен не сезінетінін түсінеді бала ретінде ол түсінеді иә мхм
және мүмкін і баласының да сондай жағдайға ұшырамауын қалауы мүмкін мхм
үйдегі ұрыс керістің әсері балаға мысалға ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды деп жатамыз
үйдегі ұрыс керістің әсерінен бала көп жағдайда психосаматикалық яғни дененің ауруларына ұшырайды
өйткені бала көп жағдайды түсінбейді ештеңе айта алмайды өз ойын айта алмайды
сондықтан ол ыыы өзінің ыыы іштегі күйзелісін шығарудың жолы ретінде әртүрлі жиі ауырады ауруларға ұшырауы мүмкін мхм мхм
ы ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деп жатады
жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай
әрине сіз не істейсіз осындай ыыы мақалдың мәтелдің жолында
ы бұл мақал өте орынды деп ойлаймын
ата ананың отбасылық моделі болашақта баланың өз отбасына құруының і негізгі енді каркасы немесе сондай ііі тірегі болып табылады
бірақ дегенмен де әрқашан бала ы алдында екі таңдау болады яғни ата анасы сияқты болу немесе болмау
і және әр бала өздігінше таңдау жасайды
енді ұрының баласы міндетті түрде ұры болады ііі деген сөз емес мхм
күйеу осы біраз уақыт өскесін дейді балаңдай болады деп жатамыз дейді яғни сіздің жолдасыңыз
і өзіңіз қалай қарайсыз үлкен балаңызға дейді сізге қапа болғанда қалай шығасыз дегенім ғой әлде бір сыйлық бересіз ба тағы басқа дейді
енді мен ііі жолдасымның менің үлкен балам болғанын қаламаймын негізінен
өйткені маған тең дәрежелі маған қамқор бола алатын тірек бола алатын адам керек мхм
жалпы қазір бізді тыңдап отырған ата аналарға қандай кеңес бересіз қысқа нұсқа
і енді берер кеңесім бала тәрбиесінде ііі өзіңізге көбірек көңіл аударыңыз
баланы тәрбиелеу үшін өздеріңізді тәрбиелеңіздер
динара ханым мынау ы маңызды сияқты әкесіз өсіп келе жатқан ұл балаға қалай тәрбиелеген дұрыс дейді меңсұлу
әкесімен егер ііі қарым қатынасқа түсу сөйлесу мүмкін болмаған жағдайда
ііі әкесінің орнына басқа ер адамы і ағасын атасын ыыы көмегіне жүгінуге болады жақсы
динара ханым көп көп рахмет келіп тамаша сұхбат бергеніңізге себебі қоштасыңдар деп жатыр мына жерде
көп рахмет ыыы пайдалы ақпараттар ала алдық деп ойлаймын
достар сіздермен бірге үш сағат көлемінде тікелей толқында болған ақбибі қамидолла және мен жандаурен мәди
ііі ертеңгі таңғы шоуға дейін қоштасамыз бүгінгі таңғы шоу аяқталды динара ханым тағы да көп көп рахмет сізге сау болыңыздар рахмет
таңғы шоу
қайғыңнан шықшы жайнап күлші бұл өткінші өмірде